Gətte təlam nganai ngə yadənami dan gubbo nga gəshe gətte kii gakənnə həgayi hinji arakə tulorə waskə həligarə akkan akkangu gətte akkanyu kii akkanyu gakənnə akkangu həgayi akkangu hinji akkangu arakkə akkanyu tubrə akkanyu waskə akkanyu həligarə haagə haagəyu gətte haagəyu kii haagəyu gakənnə haagəyu həgayi haagəyu hinji haagəyu rakə haagəyu talorə haagəyu waskə haagəyu həligarə fiyakə fiyakəyu gəte fiyakəyu kii fiyakəyu gakənnə fiyakəyu həgai fiyakayu hinji fiyakəyu arakə fiyakəyu tulorə fiyakəyu waskə fiyakəyu həligarə akkanəhəgai akkanəhəgai ju gətte akkanə həgai ju kii akkanə həgaiju gakənnə akkanəhəgai ju həgai akkanə həgaiju hinji akkanə həgai ju arakə akkanə həgai ju tulorə akkanə həgai ju waskə akkanhəgai ju həligarə akkanəhinji akkanə hinji ju gətte akkanə hinji ju kii. Akkanə hinji yu gakənnə akkanə hinji yu həgai akkanə hinji yu hinji akkanə hinji yu arakə akkanə hinji yu tularə akkanə hinji yu waskə akkanə hinji yu həligarə akkanə harakə akkan harakəyu gətte akkanə harakə yu kii akkanə harəkəyu gakənnə akkanə harakəyu həgai akkanə harakəya hinji akkanə harakəyu arakə akkanə harakəyu tulorə akkanə harakəyu waskə akkanə harakəyu həligarə akkanə tulorə akkanə tularə yugətte akkanə tulorə yu kii akkanə tularə yu gakənnə akkanə tulorə yu həgai akkanə tulorə yu hinji akkanə tulorə yu arakə akkanə tulorə yu tulorə akkanə tulorə yu waskə akkanə tulorə yu həligarə akkanə waska akkan waskəgu gətte akkanə waskəyu kii akkanə waskəyu gakənnə akkanə wakəyu həgai akkanə waskəyu hinji akkanə waskəyu arakə akkanə waskəyu tulorə akkanə akkanə həligarə kabə akkanə həligarəyu gətte akkanə hiligarəyu kii akkuə həligargu gakəunə akkanə həligarəyu həgai akkanə həligarəyu hinji akkanə həligarəyu arakə akkanə həligarəyu tulorə akkanə həligarəyu waskə akkanə həligarayu həligarə akkanə həligaryu aru gətte hass mata wata aru gətte